جوج أسئلة محورية تقدر تعرف بهم أي شخصية، السؤال الأول هو شنو كدير دبا؟ والسؤال الثاني هو شنو كان خصك دير لو مكنتيش كدير هدشي لي كدير دبا؟.